Ehhh han ziee nɛn'we we'aa n'yi sɛdirobe bun aa cimizio, maa fakoyii ,maa suwii, maa ŋenu, maa wioŋanre ,maa unmarebio.